Ekpee, ekpee gberenu oo. Alabirikor ekpee geera adenu. Ekpee dorobo erani <noise> owi ra toan nton kori ekpee kpee akenu, ke kpee rake monaru bae poora anu, ebaranjenu wa naseru. Da jo anu nah ekpee ra baba nah. Gore nu ekpee baba a bae ah, ekpee ka wesenoboru, oka eyeeh okai owa, kpee ka wesen oboru oka chi oka otoh, kpee ka wesen oboru oka tensofina, kpee ka wesonoboru oka jai ofar eberekena nukanu baba nah mo kpee babaeramo ra ekpee baba nah, kpee ba kor ku boh kpee ra oou jama nja dey kpee baba neru boren egba, kpee kra kra na danru, kakara totoero obo, eba loro ojie aden. kpee kakara jah mbie leba lern ani ra titon ekpee ra ke ka mo bey anu rake abo gboeh arani Soro eru oro tonse yama, wo yankor ekpee noninioo ra gbogbo anu rabe nana na in nowi nten tonyan raka na daenu raka gba derena wa laema ko ekpee nah dey anu. Lama gora gora ku sai see achurchi, oku ka see gera obari kor agba see sean nton. Sasie agbe ekpee waya amor komai mor kor ekpee kpa kpa da mai noo. Kpee ra ka mori <hesitation> atona an tinja reka lama anu ekpee baba na. Raba na kor raba na kor osan ka baniru, kakara jah imbie, raba na kor nja afierunu, ra usen kpikpiru we sibi ekaby yime damaraka ekpee dorubo siri ari nee anu puma okai